Ɓurani kam ko yahde sinemaa e diine ñaamde miin gooto. Ngati so mi yahi sinemaa maa mi taw toon yimɓe. Maa mi ndaarde yimɓe. Miin gooto noon, mi yiɗaa ñaamde min gooto ngati njiɗmi ko renndeede. So mbeɗe ñaamde wonɓe, mi heɓan coftal ñaamde no njiɗɗirmi. Mi ñaama haa mi haara. Njiɗmi kala ko mbeɗa ñaama tawa mbeɗa renndee e neɗɗo. Ko ɗum nehdi am.